Hioko'i oiraarei- oiraarei hioko'i bokato'oo bo ai'o ee, bisio- bisio si'ao oore- si'ao oore bo ai'o ia ai'o haaribaa boori boatoi, ee, boatoi teera'aarei oira ko'ee a horipita teera'aribaa boori boatoi oira uta araisi ii'aa, araisi a i tokopapita a bisio harea bisio, hori ai'o hioko'i a itokopapita riirii- haaribaa boatoi. Ee, a itokopapita riirii- haraa- boroo o aio'oo hioko'i oirau suku'u oru'oo oo bo toku'uareha ai'o tahiro, bisio pita kaukau bo oitoo haia eitahiro'oo ii'oo. Oira hioko'i abisioea bisio suku a o suku'upi'e haabaa oru oo, tooraaraa aii'o ha ii'aa a bisioea bisio a itokopapita ai'o haarebaa boori boatoi komiunitiiarei roira'opi uta'aha a kekeabo a keke hareeroo ii'oo bisio a ebuiia peemeli roheoarei oira hioko'i ii ai'o teioo ii suku'uo, oira hioko'i a itokopapita ai'orebaa itaa ii tabirioarei. Aba'uiaa iiatooarei iia'ooharao o akeeribohara teiboroarei oru oira ii'oo araisi kaukau bo oitoo boori'i bo koukou ori'ii tahio ori'ii ai'oro hioko'i eipaareha. Ii tabirio abisioea bisio bo tabiriri ii'oo. Aa tabariia oo'ore tabariau usiro'o ko'e riopa oira ii'oo bo petu roga'a ko'e ro ore'oobaa ko'e iisioroea oitaa hiokoi bisio oira ko'e itokopapita aio- ai'oibohara oore stoareha ai'o bisio pita oru oira araisi haia oo'ore oitoo tahiro ko'e tapioko kaukau haia oira bo koukou hioko'e haia bisio- bisio hori- hori ai'ote boori boatoi ai'o haraibaa oitaa haia boorii pemeli haia oru oo ii'oo oru bai boori agai ii'boo. Ha oru oiraareha pita soobeasoopita oeaa ore ii tabirioarei. Bo petu uta'aha are ore'oo haa'oeaa re iisio tokopapita oirare aba- haa'iia ai'o'opa ii'oo.